Tioño kuayó ta nrei na chikoti ho o on. yú kuali kuali a nra yitón, ta ni tikoño kua yó ta ni ti kolu, ti kolu ngu kiti kea ga daño chí nradavii dakuiti nra yitón, to ho kiti yitón ña kixhí ñavidii xaoyó tá odavaxichi dakui nriti nratón tá nridaichi ñati kiti yó ngu kiti ke ña daño tikolu ha to nra iin ita a nruguan nida dakuiti.